Oia kū koʻu ʻoluʻolu i ka wai maʻamau ʻaʻole wau ʻono i kēnā ano waimapuna ʻano hōʻeha kēnā mau puʻahuʻa i koʻu puʻu iaʻoe inu wai kēlā wai akā o ka mea maikaʻi e pili ana ka waimapuna ua hiki no ke kau i mau ʻano mea hoʻono, i ka wai akā hiki nō ka hana mea like me ka wai maʻamau.